<hesitation> hya pallu, hya sida, hya maker hya fodu, hya tufu, hya kwa, hya murfah hya nsisu, hya mulde, hya kumeh aka tan aka sida.